Maro ny olo zany da mihevitsy fa ny divay lafo vidy e da mana tsiro hafa sady amin'ny kalitao noho ny divay mora vidy. Kanefany laha agnamiko manoka da tsisy mahasamihafa an'io izao mihitsiny.